غادي نختار نجلس مع بنوب الطوطة، حيت غادي نسمع منو بزاف ديال الحكايات إللي على الرحلة ديالو إللي دار من المغرب لآسيا وإفريقيا، وإللي كانت بطبيعة الحال مغامرات لما عامرة بالتحديات والاكتشافات، وغادي نتعلم من تجربة الشخصية ديالو، كيفاش تعامل مع الناس من ثقافات مختلفة، وكيفاش كان يدير بش يتعامل في المواقف الصعبة وكيفاش كان كيتواصل مع هاد الناس وخا لوقتهم مختلفة على اللغة ديالو